गंदा शीशा साफ करे के लाने गंदे शीशे को साफ करने को आसान तरीका है। यदि आप सही से करना चाहें तो कुछ उपयोग सामग्रीयों को उपयोग करने परत है। जैसे माइक्रो फाइबर कपड़ा या मुलायम कपड़ा गुनगुना पानी डिसवॉश लिक्विड। सिरका स्प्रे बोतल कागज के तौलिए शीशे की जो सतह होत ही उंहें मिट्टी मोटी धूल जम जात है। या जाले या गंदगी को सबसे पहले सूखे कपड़ा से पोंछ लें। यदि गंदगी जमी हो तो हल्के गीले कपड़े का उपयोग कर लें। और एक भाग जैसे सफेद सिरका और दो भाग पानी को स्प्रे बोतल में मिला लें। यदि कांच को चमकदार बनाने के लाने बहुत ज्यादा प्रभावी होत है। गुनगुने पानी में कुछ डिसवॉश की लिक्विड डाल लें। क्लीनिंग सोल्यूशन को स्प्रे बोतल को शीशे पर छिडके अगर स्प्रे बोतल नहीं है। तो सोल्यूशन में कपड़ा भिगो कर शीशे पर लगाएं। माइक्रो फाइबर कपड़े से गोलाकार गति में पोंछे ताकि गंदगी अच्छे से हट जाए। जिद्दी दाग हो तो दबाव डालकर साफ कर दें। साफ सूखे माइक्रो फाइबर कपड़े से शीशे को सुखा लें अगर कपड़ा उपलब्ध नहीं है। तो कागज के तौलियों को इस्तेमाल करें धब्बों से बचने के लाने शीशे को धूप में साफ कर लें। बचें क्योंकि गर्मी सोल्यूशन को जल्दी सुखा देगी और धब्बे छूट जाएंगे। और इससे आपका शीशा बढ़िया चमकदार और अच्छा दिखने लगेगा।